तैराकी के कपड़ा कई प्रकार के छन, अर सबकै अपण अपण इस्तेमाल छै। जैंकि: स्विमसूट (सिंगल पीस) – औरतों खातिर, एक ही पीस में बणण हुंदा जो पूल या समुद्र में तैराकी खातिर ठिक हों दु छन। बिकिनी – समुंदर या बीच में आरामदायक तैराकी खातिर बिकिनी पहरदा छ। ई दो हिस्स्याँ में हुंदी, जो गर्मी में ठिक रेंदु छन। स्विम ट्रंक/शॉर्ट्स – मर्दों खातिर स्विम ट्रंक या शॉर्ट्स ठिक छन, अर ई पूल या बीच तैराकी खातिर आरामदायक हों दा छन।